Ēmiit nébajé siwato soniyee sibagir étiyoree yo yoomé furi, érubahéén yo yoomé gatiŋee, éfojitéén yo yoomé gafaak énaaf, ébagiréén yo yoomé furé. Émiit siwato yo so soomé sibagiir.